Kua jaeko mopeti tupapireata guinoi <noise> korepoti pipe. Mbae yaipota yagua yave yandepuere yamboepi pipe aniarako yaroata korepoti yandevojikope, esa ipuereta okañi yandegui.